Sen menga judayam katta yordam berding. Sen tufayli men judayam ko'p dunyoni dunyodagi davlatlarni ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Bunga qanday rahmat aytishniyam bilmayman. Yaxshiyam hayotimda borsan.